Raha fahafantarako pacemaker zany aminà fo anh, <hesitation> mandamina sady mandrindra ny fidobodoboka fon'olona raika zany, raha ohatra hoe midobodoboka bi sy ankizanona si fon'olona de pacemaker io no mandamina, mandrindra ananjy, fa sy de haiko loatra monko zany fa zareo dokotera no tegna mahay ananjy.